Kan khayyaroni fi alga jarray, mashhur annas chat biʼerfu ni jarray walla alga kannai hadi mashhur, bakhtar balga kannai masshur akher finshan al kannai, bagdar min darabal kine bas bigul adata, wa bigula shuqulal fi nita kan fi shuqul makunus bi raʼi fin nas kula bigul wajib ikhallu kan fi shuqul nadeef kula kan bigula lel nas wajib isawwu.